هو، زه کولی شم تاسو ته د سویس د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. می میاشت په سویس کې د پسرلي وروستۍ برخه ده، چې د تودوخې، رطوبت، او بارانونو له امله ځانګړې ده. د هوا وضعیت د سیمې له جغرافیې او ارتفاع سره تړاو لري.